Ipeme hek amai sukra taiki, suakrani amra wataf lot lutem <hesitation> sampe loy loy loy loy loy bototno, sampe yaka amai imatana fukisa'am yak huan ya ham suka ham ai ipya itsubyak munaini dala ipya mala huan ibunara esen'en fakainime idwe halwa, edwe sifalama hua anin, i ebela eldudurkinihe emnikehe iduira, idue sefu menikahe hua anin ibuna ara esa anino ara hal ara esanino sana mahua anlai munara seinula, munikahe am daran ese enino. I lefe meun am dari am dar sefu loy huan iwekte, iwek sefu hua anin loy huan iwet wet wet wet am hakote helay, am hokete helay huan ya lama sefu, makaram minggu enhe nama, am hitsif amra ipya ma, am huna leke ara ese ara esnino lafani meun am huna leke bunsef maka ara ifwaist <hesitation> loy huan anin, am ese wohi luman lotu ufaya, am wohi lotu ufayam am. Huna waha sala malau am sampe akel, akel huan hiya seseket ipya maun, ya sesket ipyama loy huan ya solo, ya solo sef am'a ai, am ai sef huan, ya lakni ime ipyeme suda malafu ya huna amra bakem, huan amra bakame ya hoku maka bot matan inloto heya hoko sef bakimea, ya hoko sef bakime huan, ya tafele'e, tafele'e huan halafu. <hesitation> Loy huan leu yanin makai kai leo sefu, ya amra ipya ya maun am nak sefu huan am eseni ufayam, am eseni ufayam ya tepu waha sala huan ya solo ipya maun, am solo ya solo ipya mau am am aitu enam, enama ya safani maka haulelem hese, ese helauhe ya safa'a, maka ya fatali enhetehe ya huna ya toto sefu, yak tebuni esan oba maun itebuni oba huan yahi esa anino bawana maun tu taisa maun tu bisana maun tu ese enenino. Ai lan toto eseni menhu <hesitation> am yak tebo lohuk, loy huan ya tit esa anino fe'lama lau kau wal yama, leu huan ya bak malati esen bawani melau tu esa anino wanha ehuna wan hahara kata maun <hesitation> ei am aitu amra ipya maun. Loy huan ama am ai sef huan am hutwe, am yalakni esenino hakeme ya ese loy ya muhu, ya muu sefu langsung huanni ya tebu halafoleyni esan kana lala mau.